ايه لعبتي المفضلة وليه بستمتع لما بلعبها؟ لعبتي المفضلة هي الكيك بوكس <hesitation> أو الملاكمة زي ما بيقولو بس الكيك بوكس هي اسمها كده حتى باللغة العربية ف- فبحب أوي ألعب كيك بوكس أو ملاكمة أو أي حاجة فيها <hesitation> لعبة قتالية ، بحبها أوي لإني بحب احساس ان انا بعرف أدافع عن نفسي وفيها <hesitation> اللعبة نفسها فيها قوة كده وثقة بالنفس ف أنا بحب جدا اللعبة دي وبحب ألعبها